Ny pinguoin-gny beky <hesitation> mahatônga azy mafana le izy ami nanandro mangatsiaka vôlôhany misy vôlogny matevigny be zay izy, de avake koao zare maromaro zareo mi- <hesitation> -mifampioronkorogno akeo de igny mahatonga zareo tsy-tsy- de maharegny atseka loatra.